<hesitation> Ireo legioma izay matetika tsy hita raha tsy volana vitsivitsy aoa anatin'ny taona iray ah: ny laiso ah, de ny laisom-bazaha, de ny baranjely, <hesitation> karoty de akoatran'izay ny soflera.